Ëntà pìé gl'öu, dörvi gl'öu ënt ün cuntenitur, supaté gl'öu cun 'na furchëtta, pìé üna peila, büté l'öli, scaudé l'öli e büté gl'öu sbatü' drinta e fe cözi la frità